Obwiire bwa nyekya kara obu nkuba nyimukire, <hesitation> ebyokurya ebinkukira kukozesa ebya bwangu bwangu etari mere yenyini, nkira kukozesa nk'erindaazi oba muhogo, na caayi yamata oba amajaani.